Ya, <hesitation> ara-dalàgna zegny fagnaovana laharam-pahamehagna, fiaignan'olombel par rapport amin'ny biby hafa satria oh, ozy zagnahary igny hoe <hesitation> anjakao zava-bi- zava-boary ozy ih tamin'ny olombelogna, de fagnampin'izay kô oh, ny olombelogna no misaigna kokoa ary afaka mikarakara an'le biby hafa re zany.